Ndidi eti uwen afan tutu, siak eti uwem anyaña owu, eti uwen anam se mikpisimke fin esin, eti uwen anam afo obo mfan k’yfọk ubọk Abasi, siak Abasi eke akanamde enyon̄ anam isọñ ọdọhọd yak nnyin edu eti uwem. Di eti uwud mkpo no mbin efen, nnyin mmaka ufọk Abasi eke mi, ñwed idu anam yak nnyin idiọñọ ke ana ete owu odu eti uwem ma kied eken mak ofo obo eti utip otu Abasi. Edieke ofo ọduñde ke arimbud mfin emi, afo akisi ndinam idiɔk mkpo, ñwed idu anam yak nnyin idiọñọ k’utip idiọk mkpo edi mkpa, andutip nsie emi nko ofo ubode, iyediọk ma ofo siak eti uwem inamke fin yak ofo ekud mfan. Mekeme ndikud nte nnyin emi idude ke ebi mi ekeme ndidi otu eti uwen emi afo anande idahaemi mm’owu okud, owu edinam mfan ono fin, ọkọm fin, andeti uwem nko anam ofo enyene ukpono ke ebi nte nny mme ada idaha k’ufọk Abasi ma ke ebi. eti uwem anam fin ato enyene ukpono, itie eke akpa akaka mm’owu itiñke idiọk iko idiam fin, edi udu idiọk uwem, kpukpru itie emi ukade, mm’owu enyem ndidọhọ nka ndi sukhọ aka ufọk Abasi edi oko, kpukpru nko emi mmo itiñde siak nnyin imidiọñọ ke arimbud mbin emi minike Abasi ke akpaniko eda nnyin mme aka ufọk Abasi enam uwud mkpo eno mbin efen, Afan owu ndinam eti uwem. Idiọk uwem emi owu ekemede ndikud k’idem owu nte eyin eka mi, unam idiọk uwem, kied edi ndikene nte asañade ewud owu, ndika nkenim ibọk nno owu, nditiñ idiọk iko ndam eyin uka mkpo midighe akpaniko, ofo atiñ kpukpru oro esine k’idiọk uwen emi owu anamde, ana afo ada owu eti usuñ mak otudo owu ọdiọñọ k’owu oko akaka ko kedi eti owu, k’edi owu emi ọdiọñọde Abasi. Eti uwem atan owu ndinam kini nnyin idude ke otu owu.